Bueno ijtu tambien este je lapicero y je lapiz jete mespatä ja'kutyä kä' jayu, myesyajpa une' wa'ku jayaju hasta ofecina oj ijtu licenciado'ista'p myesyajpa lapiz y lapicero wa'ku jyayaju titi'ap o waku 'yapuntatzäjkyaj titya'p wa'ku jana jyampäyaju, muspa dibujatzäkä cualquier cosa muspatä dibujatzäkä, muspatä apuntatzäkä titya'p wa'kutyä jana jampä'u y este conforme lapiz y lapicero, no mas que ijtu tumä detalle, que je lapicero kam aktokopya nä jayumpä ta'ntä muspa borratzäkä, al cambio lapisji'k katä jete nä jayu y aktokopyamij borratzäkpatä, por que nyä'ijtu kyopajkoj nyä'ijtu borrador, jetpi'k mismo muspatä borratzäkä y muspatä iniciatzäkä de nuevo wakutyä este escribitzäjku, igual une' jetij myesyajpa, myesyajpa escuela'ojmä, maestru' myesyajpa lapiz tambien, este ji'pyajpa, wa'ku ensenyatzäjkyaj uneta'p, jenyanhkä'.